هأبقى عايز إن أنا أكون زي <hesitation> الحوت. الحوت يعني <hesitation> بحس إن هو كبير العيلة كده أو المسئول عن غيره، بحس إن هو قائد كده. فا <hesitation> أحب أكون حوت.